Tegna marina ngiahy raha novolaninà igny anà ngiahy tegna mahay raha tiàko marigna ai, tegna tsy nampoiziko nana an'igny natan'ny filma igny surtout tamin'izy efa kômansy ny farany igny, ha tegna tiàko ai, tegna tsy perte na ninainana taminaha hoe ampidiro filma igny fa tsara ai, misaotra ai. <laughs>